Gny fomba ahazoako nama lafa zaho mandeha raiky. Laha hitako olo iny eroy, miarahaba zaho, la manotany azy, 'handeha ho aia iha toy?, ia gn'anaranao?, mipetrak'aia?' La <hesitation> volaniko aminy koa ty mombamomba ty vatako la bakeo amizay mifankahazo zahay la mpinama amizay la miaradia.